Баъзе паррандаҳо шабона шикор мекунанд. Машҳуртарини онҳо бум аст. Бум чашмони калон дорад ва метавонад дар торикӣ равшан бинад. Вай бо гӯшҳои тезаш овози ҷонваронро мешунавад ва оромона ба тарафи туъмааш парвоз мекунад. Баъд ногаҳонӣ ҳамла карда, шикорашро мегирад.